<hesitation> ase etugo tobwate, okonyora, etari korara, etegete, nigo togochakera esese. Esese omanyete, kere isiko aria ki yaigure ng'a seng', goika ebe macho echake kokuga, erakuge aro, egotaboboka yakuga. Naende nabo ekoigwa ng'a egento giaetire asegete, ere ereetegete. Esese ero omanyete, nonya na omonto tagoeta ang'e igaa isiko, ebe tebuga, gose kende nakenyegeria, goika ekore ki? goika ebuge. Ero nere egotega sana. Tomanye gocha nonya na engoko, etwani mono mono, etwani nonya na omosu. okonyora ki yaigure gose ne egento kiabugirie, eekobuga, enchera nere chikobuga. Nonya na omonto orenge nyomba, kwaigwa buna yaya egento kiaetire ang'e na egesumu. Gose egento nkere egesumu ime nabo okoigwa buna ekobuga. Engoko eekobu- ebwate eriogi ring'ao na etwani ringori ring'ao, eeh. Tomanye gocha ekemoni, ekemoni nakerokio botuko, nakerokio, omanyete ketorendete na kerokio, nkonyora ore eke- ekerigereretie egetegete. Nabo okogaka keraire, lakini getegete, chidaki isano kwarora giacharokire korwa ase kere kiabwatire nonya na embeba kwakumia ekemoni eke natigete keraire, naki naende kiamanyera ng'a embeba okonyora kekue- kere keko- kegotegesia rimusu, naende kiategesi nabo okobuga ekeraire lakini nkekorete ki? Nkerairi.